Azafady edy kamarady! Mbô zavozahavo edy tragnognahy fô zaho ty misy dia helihely mekimeky atoato de mbô <hesitation> ake edy agnao, mbô zavozahavo edy tragnotsika i fa, izy ty, efy ty edy ny antegna, tsy de ela ndraiky za mande, fa akeke <hesitation> aroa andro ake fogna za efa miherigny edy sody mba misy ôlo mpangalatra, de mbô agnao edy mijerijery azy ake, miangavy e!